Noy ngatta tagga kolte ma. So loti kolte maaɗa, ɗe yori sey mbe'itta ɗe nden tagga ɗe. A waawai tagga daga jungi nyamo sey, naano, nden tagga ley ko dande nden wurtoy to.